सीमेंट में सेकंड और पानी से और एक्शन मिश्र बना हुआ है। जो निर्माण कार्य में उपयोग हो गाए। ई मशीन मुख्य रूप से कांक्रीट बनावन के लाने में उपयोग होगा। और अंदाचि में मजबुत प्रदान करन सोचने शर्म धोने में चाहु है। क्योकि हाथ में मिश्रण बनावट में बहुत समय लगे और मिश्र एक सल भी न होगा। <noise> सामग्री में घुमा कर मिलावे प्रोजेक्टर में अलग अलग आकार और क्षमता का मशीन उपयोग और काल में आउगी।